انا ايه هي هوايتي المفضله وليه بستمتع بيها؟ انا ليا هوايات كتير يعني مثلا زي ان انا بحب اجيب كتاب واطبع صور ليا وألزق صوري دا في الكتاب وبعد كدا اكتب اللحظه اللي انا عيشتها وكان ايه احساسي واللحظه الحلوه اللي حصلت في اليوم وهكذا دي من ضمن هواياتي، فيه هوايات تانيه انا بحب مثلا أركب الخيل بحب مثلا ألعب كيك بوكس، كيك بوكس دي لعبه قتاليه ممكن احب اروح اتمرن سباحه او ممكن مثلا اقعد في البيت عادي اتفرج علي فيلم واشرب <hesitation> شاي بلبن وهبقي مبسوطه